Kuape <noise> yuki yaiporuva jae ndipo yodada, ipuere jae marina, salsa soya pegua yaiti soo retape jae jokua yande yande puere yaiparavo yayapo tembiu yave, kia nungara yaitita pipe